ame we sɛ'in diya ma plak elɛktrik mɛ se mu a benɛ mu ɲan'an matete mu yi sin'a ɲan o ɲan ma regile mu volimu be ma nɛ a mu mi awe subara da mu yi sin a oma regile muji donk muɲan a benɛ mu we'anu sin o ta o da ma se mu a verɛ a zora ozun yɔrɔ wure yɔrɔ a prizi mi a o sɛ o diya